Bi ga̱ sa sol tong taba se'et bi ga̱fe tong sa de tiak ga̱ pia i ba̱. Gun nde ga̱ shak da̱ ga̱mega̱ gu yil gu nan, shir sol, ncong ga̱fe ni shin sol instead ga̱ kerek gurum ga̱fe gunde ga̱shak, gu shin kwal i, gu shin ga̱shak pe la̱ gu muen pe bi yil gu yil ga̱shak gu gama ga̱shak sei ga̱me yol da̱ kat bi, la̱ ma̱an la̱ wa nde ba nmang ga̱ la̱ntiem ga̱ bi ga̱ laa muk while ɗok gun nde ga̱shak, gun nde nda̱an tiakpia gwen, nda̱an tiak ga̱ zoom. sa̱ ga̱ sa̱ tong ni shin sol ba zem dega̱an mang ga̱ laa muk ba, man ni na ga̱bi ga̱ wan ni de ga̱ yoi ga̱ da̱n nlu muk ga̱ da̱ ga̱ bool i so ga̱ na ga̱ de sol na̱, sol wul ba wa nga̱ muut ga̱ niet sol lang teng yir l While ga̱ ntoo nda̱an yil ga̱fe naan kwal yin la̱ ga̱ da̱, la̱ga muut tong ga̱ ru di. Nga̱ niet soh lang yiri, ko wura̱ la̱ muut, ko laa ga̱fe muop la shini la̱ muut la yo, muop la̱ la ni ga̱ pue, la yol tong na sol hok zak ga̱ bi nda̱ ga̱fe ma̱ yil i ma̱ na sol hok, so hen na ga̱bi sol nta ba se'et yenda ga̱fe nɗe ɓa, hen la nni, la'a nman a mman, la ammuk da̱ gurum a muk da̱ gurum. Amma naan man ga̱fe sol tong taba shin bi ga̱ ga̱fe nde falak na̱ ba ko la munde ga̱shak a ga̱sha na̱, la̱ ga̱ keleng kwal man ga̱ mang sol ga̱ na ga̱fe tong gu bot pa̱zung gurum. A sol ta̱ wel ba. ga̱ man yeneyi ga̱fe nikat sol ba ga̱ mang ni ga̱ tan ga̱ tan so, bi ga̱ denmuan ta̱